Agu mini tani taŋuu kaaru Jemene ru urrur ni Mûsou deriga deruu te daha nûŋurii jii ôo. Kaaru au tira hiriye Musu kolo tari dirte yi aũ lanir gii teke jeendirii tinda amma cûu dirtu. Wôki kaaru rukuruu ru Jarmay na girdu, Musagit na girdu. Niyã addira ba girdaa Musagit ru šîgi Dagana girdu ni Dagana ru Šadara girdu ni, Šadara ru kei tarige bur importa aaru kuu yalii addii ru dudurde. Uŋgo yalii addii ru Šadara tan cûu walla aguzuu gora ru giriraa, agu durko girdu ni bûu ŋili ni tabaan tan addii ru dudur ni unnu bonur au kubu girigire dugusure ru baad di giri ko. Agu wôtiruu duro ammaa tinda cûu amma aguzuu wôtiruu daha ra cikii, amma fôu gora ni wôtiruu duro jikii teker goru. Aguu wôtiruu daa ma tirela tînaa ammaa yega jamiya geendiga tina teka duro tîdirii, aka yee ina pentira yega jamiya geendigaa yee. Aŋ jamiyaa mire masuliyama dîiŋa ye tinda ginna duro jikii. Tan ye lanurruu yee agu teke ru Šadara girdu ni ammaa loloyindu ni selleyindu ni ter cereraa kema ra sa gor duusu ru rukur mare ini durt da kuru yendir ni Musu jikii ni. Aguu Musu ye Šadara ye kûi niya adi adiya mundu ru cikii ciir toore niya bur migine ši, agu lakin ini ŋîziruu înni? <hesitation> bûu ginna agu aka na cikii teke ši ciir haywana taka mundu bêki ciir gonna gona turo turona ye orka turona zûloma ra zîrtira cikii. Aguu kaaru berke sa hidaš ye sa murdom saa turon rukur ni kisiri re Jemene, Mûsou gird, Šadara ru rukur Musu girdu caŋguru agu sa tuzoo ye ini tira tigisire derioo dogu, dogu ni halas gird caŋguruu addira taara ginna taabana diga ndiraa addira galaba diga ndiraa na addira jizendigi ni Tan teere digi duro asuu tarii te- u jilla agu addira ši daazu ni. Agu kôi gurdiga ru aŋ ai jamiyaa bu huma masûul geeyindiraa <hesitation> jamiya musuu jii kôi kilomerira mur saa disii gor walla dîgirem kee kôi te kee suru ma agu unnu sura ma giyaatid. Kôi mere kolo ciŋa « šamšami » yindig. Lakin kôi ammaa ginna i hanayindig ni kôi ai girdiraa kolo ciŋa « garaš Al barka ŋa » yindig. Agu ginna i kôi te hanayindig. Dugusu wuru kôi teraa dîssi ni <hesitation> dîssi ni dugusu maaš addii gurtudu jentu ni mukurne gurtudu jendu ni budur ni. Agu tinda na jaamiyaa duro <hesitation> hiriyendirigire girdu ni tinda ru kuu ammaa kura cikii. Ammaa ta hiriyeindii cikii. Hiriyaa na tinda girdoo agu <hesitation> berke girdoore bêdiyindigire geendir tîdirii ru bêdiyindire ši mura tumoyindire ši tinda ru kuu amma hiriye geeyindigaa. Agu <hesitation> mûso nima tani dedde bêi ni Taŋu lau aŋ gii yikuu ficuu huma Musuu nima haranirig yi ten ni duro cii ru dugusu saga eri ni. Kei a unnu girdiraa mašalla jaamiye na cii jaamiyaa ru ini geendirii jikuu kulo îyi baha îyi bîi îyi bîi belke tigisoo ille cii bicinii cire ru laar ni. Maajiririyaa maajira cikii agu bokor na gii sêsn na gii. Maajira mura na ina ara ginna dudurii jire kege berke yaliya addi aya ŋa ginna ru buu mûnkin ŋila hunaa mursaa aguzuu nda tuzoo nda kege. Berke <hesitation> sa tûrusuu gortigisoo nima kilometira mursaa <hesitation> foo gor ginna berke tûrteere fagayindeere saga erdig. Cikiiree dîski wôkir <hesitation> amma wôkir maaši dîski wuduŋa gadar tigisoore owoni saga tûrteere fagarayindeere saga erdig. Erdoo saga karayindiiree loko maafur agu guru na maafur ammai maafur kuu tigisoore owoni saga tûrtu fagayindigi dîski duro aguzuu ru tûrtug. Tani ni lahar tigisu walla berke tigisoore yaliyaa mura tûrtuga duuzure ranirii taarig. Neere mire dirimoo addira owor numa yanii Owor nuruu mere addira cussu ši yaliya addiya ni. Dîski duro aguzuu ru ašarau hamsa kîlometir tûrtugi. Dîski naana gura na erdoo tasiya hundaa bôriya duro maaši didin. Halas goyindu erdoore captindeere maaši goyindu erdiraa fara ru wudug. Agu jamiya mere amma sûudiye ru ciki ni aŋ sûudiye ru aŋ halas « fîisebiililaahi geeniriiyi » yi ni te ke ru aũ tira kûicii geeyindii cikii. Au ta mura jamiyaa bêdiyindigi ni berke sa site tigisoo, sa disii tigisoo hiriyeraa bêdindirig. Hiryendirii hiriyendirii ree sa mur saa turonii walla cûu tigisoo marad ru mukuruna geendirigii marad rîs geendirigii. Agu wôkur te tigisoore ammaa <hesitation> wôkir ai unnu sa mur saa turonii tigisoo mahajiriyaa kara hunduu batacinteere kara sopeere kei kei tindaŋa erdeere keima ai îyuu kôi hunduu na cii ciiru hiriyaa geendiriga erdu rayindig. Agu erdeere hiriyaa <hesitation> zaka geendirii yikii jamiyaa unnu halas simaa ru geediraa daha îyi na dokugii. Halas <hesitation> wôkur te tigisoore tinda au maaši geendiroore duro maradi ru maašir mahajiriyaan na addi yendirigii. Tani ye lau nuruu ye tinda amma cûu. Tike ru mura au kei ai jikuu kee- i irri daa yiki ni mûruu inda tîrizi ma tîrizi cii. Tinda na mûsuu ru ji tûruzi jikimaa. Agu sa mur saa cûu ru goji ni sa tahit ŋa sa turonii nawuŋa tigisoore au tira dô-a na dii aya dii. Halas agira cûu na dii hadina na disii tûrusuu kega dii orka dii mere ye yalii huma ye erdeere agu hayiwana ginna kôi te daa îyi cendig. <noise> Hayiwanaa îyi cendig îyii duro ere dîndeere ti ke ru <hesitation> daa tuzu cii mere ye dowii huma ye. Te ke ina hundaa worocindeere tinda ru agu <hesitation> yii dû-u aguzuu gora ginna ru cuku jentu. Tani na marad erroo <hesitation> Šai geede taroo na yenirigii dîski tira inii maaši geendireere maaši mukuruna geendereere domuu ru kûlunum ni maaši ai da niŋi ni. Abba addira waji er ni tindaa <hesitation> šukurjindu ni te kee cii ciiru tinda aada tinda ŋa duro dowii yîge raa walla kei amma hayiwana îyi cendiŋa daa dawoo na bîi dawoo na addi yendir maaši uwunni ici. Te aada tindau ici. Aŋii mire te au turonii ru tekee jeenduruu ru <hesitation> waruu te ru cireraa dowimuu ru maaši yendirde bêi. Agu kimaa daa jikoo na yagaa tuzoo gora cikii garaši a unnu Arbarkarei ŋa Arbarkare ŋa indirigaa garašuu te na cii. Aŋ a unnu <hesitation> jamaa geenii ciŋa mire kulo jaamiya tee kolo yege hun ni cii yege aŋ a unnu tinda kolo ai jaama môguruu geeŋa ši aŋ busabuu nuŋu môguruu yege sun ni cii yege huma kolo <hesitation> yege dowii humau ni cii maajiraa na teri ji ru kolo cikii te ru mire sîgini ji yala ru kege ru yege turonii ni cii Agu amma i buru te kee ru dutun aŋ ai unnu yege numa deema kulo ciŋa dowiima añiima digisaa « cûu aguzuu » nuŋoore dugusu amma yara daa <hesitation> nuŋu laa dii gii ergeere. Dugusa buseere dugusa cûu aguzuu nuŋoore saga tûrtug. Keema addii yanii aŋ mere errig walla aŋ halas te kege bêyi. Aŋ duruŋoo agu <hesitation> kanne bes. Dîski te êdintirii yikii lahar aŋ askire ai ke ru kancinii ciiru kuu ru kanum kûlunum alaji wosii, toore wosii, inda wosii, oto kuno nterii nciiya? Nirii « rûza nura ceda bura nirii jii » yi. « Ña fidini ŋa aja tayee » yinii. Ha- a tani finini ŋa aya tar neere agu bî tuwayine kanii nciŋa nir. Agu dîndirde dugusa mursaa <hesitation> cûu walla te duusu ni ôljuwaa mûsuu caŋir. Mûsuu nimar tinda taban mûsuu ru ji ini ašara wo sabaa tamaaniye walla te kee kîlometir du yikii. Mûsuu giruu mûsuu ru tan yalii addii ru soorde te ru kuu <hesitation> dêemil dêemil venturu a duro giri nii dugusu dîsu ni berke ku kanirde. Te ru kuu yalii addi ru tani duru duppo na caasirigii yaliya addiyaar maajira ru jikii.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 Arii te na cii amma kagama wara cikii nima burkuma na cii šere šere nima ru gînisir cendigii dowima mire šere šere duro maašiŋi ni. Mire šere šere duro mire re bu mire re amma ru inaa taa ru gînesu ceŋi ni. Tinda kei te ru Musuu lau ônum ru Hille bešir indiŋa ru jikii. Yege aŋ zagin nuruu ŋa duro tinda maajiraa aŋ malum hunduu aŋ zagin indigire tinda gii zagina na faamii turon na. Ketee duro jikii berke na fagardirig <hesitation> dugusu na mopa šedirig dîski na tigisoo na mopaa caasidirig koo. Owoni wôkir haŋguruu ru dûrtu fagarandig. Te keer jikii ru Musuu ru ruur ni birii da yala yenir ni da ônum yenir ni bîri dogu kei tira den ni teru šigi ŋura den ni ŋura ru Jimena der. Agu tabar tani fadirii jiŋa gissa a unnu <hesitation> kei a jaamiyaa ru ruur ni Musuu giruu ru agu ina ta ginna saga yadin. Teere yalii addii ru kei te duro diganiraa ye mapa caasirdaa ye agu ammaa aŋ mundaa ginna sura ndaa hananir ciir kaa ginna haranirig ni Têgima na haranirigi ni Humboi na haranirigi ni agu ŋôsi giruu na aŋ malum gîrkuu au buu burru jillar dudurii ciir <hesitation> nima kûima tûruzima koore bîi gertire bêi. Yaga uŋgo lûwaa dudurugaare cikii ni agu ina êska cikaa taban mûta ye wôtira ye agu muncindira amma mûta wûtu ciir. Agu unnu giruu duduruu ru teere mire zêkeriyata ye ina ina anuuwa fôkordir yaani yalii addii duro maajir daganii jii ru ruur ni teere añii digisu saga tiruuna ši yaliya addiyaa wôkur tan addii faganiriga ru ina cikaa unnu wêssi cikaa dudurii teere bes tan bes kei addimuu ru yadinee. Yaliya gura na mapa jaasidigii mura na šanwiša mapa ru geendigi ni agu yaliyaa mura na dêri erdeere halas amma wêtiraa wêtira daa tira dûtug walla gei tira tûrtugoo kulo tusu gura na fagarayindigii gura na halas ina gura amma ru goyindu cendigi nii fûsira na cikii. Agu mapa tinda uŋgo caasidiriŋa ru aŋ mopa dûpo haami haami ni tikee dutirde bêi cii ru teere ai ka ranigaa ru koore teere uŋgo addimuu bes. Agu dîski ôljuwaa ŋa tikee ru jiiree ôljuwaa sîlendir ni berke tigisuu ru dau saga kei a unnu caŋgirdaa jaamiyaa geendirii jikuu den ni dugusu dîski kei deruu ru aja hundu tarii au kam ginna ruurdi ni A kee. Agu tikeer saga kei caŋgirdaa jaamiyaa der ni jaamiyaa duro agu dugusuu <hesitation> ina ara uŋgo teere kisdaa ginna au waraga raa cikii ruunde gon tir ni daa fôkordiriire galabji ni. Agu tike ru kee <hesitation> aŋ a lau nuruu ru ini ni fadir gissa nuruu fadir yenir ni tani uŋgo a kee yalii addi ru kaa duro Musuu tirdu ni Musuu duro dûpa caasidirigi ni. Agu <hesitation> sa talaata šetireere caasitirigii. Aŋ lau nuruu fadir ni unnu ŋôssi giruu yaliya addiya dudurii teere yalii addimuu yadin ni. Agu tike ru daa yîniriiree gabjindu. Agu duro duusu dîsu ni berke hiriye ndir bêdindiru. Hiriyendirii ni dugusa au tirduu dugusa dîgirem gora hiriyendir. Digisa dîgirem gora hiriyendir agu <hesitation> hiriyaa agu tuzu ni ama gii gûrša ndiraa burandirigire ru mûškile addii geendir ni haraka buru tîndir amma nimaa erdu duro zutu ni. Halas <hesitation> ôwuri a kaa ru Jimene ru gii dûrtugaa ru tofogdindaa <hesitation> ta ye gûrsiyaã wêtiru ôduru girdiraa teskerema duro ta ginna tinda raa Au agiraŋa gisirig yinii teraa mûškila addi geendir ni amma duro zutu ni mallaa ŋa šeriye walla zûuzu dûrtug ndir ni duro amma zutu ni ammaa gisiree halas <hesitation> gee jeetu ni gûrsa gura na tinda ru asardindu gura na mire ru asartindu ni berke wêtiruu raa halas erruu saga Jimene gezegendir. Au sa mursaa cûu nda kege. Tirduu ru aŋ lau nuruu na wêtir dau ma daa ši kabima duro dii ni <hesitation> šedera girdu ni šedera tani iŋa lau taŋuu gii caŋ gir. Girdire ni duro aŋ buzure hinna na daa zêkeriyata tari ni. Dîski amma ginna wêtiruu girdi caŋgir wêtiruu ru fora ru maasir ni gîrša ara unnu maasirdaa fara ru hisambur ni taara amma wussu gora jikii te tinda daa kiresidir ni au kei te ru dîski sa atinaši nda kege. Šedera ru lukur ni agu <hesitation> wêtiruu daa ariya na tîdirii yaliya addiya na tîdirii amma kubba na duro tîdirii <hesitation> Dagana girdu ni agu buru digandire zûloma a unnu kîšima tussu dagana rukur saga misaagid girdu ni musaagid ru arii tira kurtirde tira cagtirtir ni arii aci gii cikii tinda ginna wandir arii aci ai mire unnu kuno terii cii? Yaliima ŋa terii cii walla ini mire burai ŋa înni? Aŋ kubbu ôwulim njiŋa tiganigaa tekee ndir ni. Agu dugusuu dagana ru lukuruure agu au musaagid du lukur ni zûloma na zundu kisiriiree Jimene tirdu jimene ru sa yîsii lau ye kege tigisuure tirdu. A kee ru saga tîna niraa gonir ni šandai nuruu ye furaša niraa gonir ni <hesitation> kei mûto nuruu naardaa ŋa den ni mûto nuruu gonir ni mûto digisa kam ginna digisa dîgirem saa foo ginna dôwortire ši dôwodir ni ciiree walci ni. Têgeli walcimare daa dîi ni boo der. A kee